ͻnam dɛ ͻnnyɛ adze a metaa yɛ dɛ mɛtsena nsu ase akyɛr anaa mpo dɛ moguar nsu no ntsi, megye dzi dɛ, <noise> matsena nsu ase akyɛr ara bɛyɛ par eduonu dze kesi eduonum. ͻno mpo no, sɛ manntseetsee a na Nyankopͻn na ͻayɛ.